<hesitation> karazan̈a aretin̈y fahita matetiky amin'ny amboa zen̈y, irô io zen̈y matetiky <hesitation> malaky mivalan̈a abôkaiô mandoa koa zen̈y, avô aminjay, misy aretin̈y koa zen̈y amin'ny lapôn-drô koa zen̈y matetiky raha mahazo izy koa zen̈y- zen̈y.